Raha momba ny aretina amin'ny piso ndraika tsy dia mahita karazany loatra aho. Fa haiko izy misy an'io fa tsy dia hoe marobe loatra ny fahafantarako zao a. Dia raha ohatra ka be viky be ny piso dia efa marary izy zay. Dia ary koa raha ohatra ka m- mifanakaikikaiky amin'azy a dia ohatran'ny hoe misy aretina sohika zany anatin'izy io. Raha ohatra ka mifampanosinosy amin'ny olombelona izy io dia ohatran'ny mamindra aretina. Dia izany hoe sohika izy amin'ny aretina amina viky zany a no hitako hoe misy amina piso fa tsy dia mahita ankoatran'izany aho.